Ngifirga hiite kaŋŋga, no nga huwirta kaŋŋjun woni, nga wurtinaay sonndi ñifayndi hiite, nga fuufa ndi e cembe, ndi wurtoo e cembe, to ndi wurtake e cembe, ndi hoɗa dow hiite ngen, ndi ñifa nge, ndi sankita nge.